Mi buri yiduki nyamdu beldum on ngam dow nyamduuji jei burdaa yiduki ndikkina am nyamdu beldum ngam nyamdu belɗum to a nyami faaman.